La lingua di li buffi nun servi sulu pi sentiri li sapuri, ma è macari n’arma putenti di caccia. Li buffi usanu la longa e viscida lingua pi catturari li predi. Li buffi lancianu la lingua a forti velocità, catturannu nsetti e autri predi nichi. Quannu lu nsettu è catturatu, la buffa si l’agghiutti sanu.